Kovopavera oisiora anevoripara tupa ora eakera torara sigo ora ova vaketepara veira rueia sioko, korato, avapara veira ra ravapa vikiaro vo evau ara kukuearo. Oire vosia evara ouavere ra kavu to korai, ra oiravoi voia etokasi ra oriavoi vava vararai oisirire varavina raia vorisie vo vakete ra vorisi ouavere, rai aue voriavere vaita aue ruro vova vorivori pa kepa <hesitation> evoa varara ra pitokasia karerai vo atoia oisiri ra evoa ita ai oavere, kakaevure aiopieavore aueia araisi vosia vaou avere voia raieavoi vo aiopato osira voa aioive, roruivoiita evoa oa avarai aia korosa avania, vavaopa voki urioi. Vatotoporai vo voresiurapa vori oso va vavava vore rai aia vaketesia, oire. Asiva kekeavoi oira aioavoi vo raiva ae asiva oia iria pauiva tuariri pairara voia, asiva atora, iparai, oirare i parara vavarai oirova oira aioavoi rearearai toropoavoi aia, ragai vuripiepaireira eva avuavuove gae vuri rutu para veira vosa vara para vore raketee ra vari para; ra vosa vaketeraverera koratoa vovivo sae korato ro irava vuranoe roia, uva oaiava ragai tavivere aia, voreavere aueva kora vaketesia igeipa uvare uruopievina ra sovoiovoi roia ro korato ari voreuvere iraiva oisio vira varavira oisio iu irava vara panai vorerai urioi aia vorevina vorerai aia, korakare opoavoi vorerai aia vaketesa vorerai aia. Vorerai vorerai ragaia vao vo avuavaove gaeia vararai. Vorerai vaketesa vorerai aueva kekeivoi ikauivoi ragai iare vorai va osipa roira keketa varosia ira varoroi aia rava korato vaketesa.